ما د جنګ پر مهال ژوند کاوه، کله چې خلک مهاجرېدل او ښارونه سوځېدل. زه یو ماشوم وم، خو یادونه مې ژوندي دي: د مور ژړا، د پلار مقاومت، او د خلکو امید. دا زما د ملت د ژوندي پاتې کېدو کیسه ده.